Haa puasa ma au batale cuma roti, roti ma cuma roti ianu, tapi na bumbu ma tatiwaya, tapi cumau amateeke wa roti mateeke, jadi kalu kulala nabagi niu kau ma, am hobi ma seme roti, roti mateeke yang aku hobi ya. laku au ninu kopi, <hesitation> asubu au anu au ninu ninu teh ma he ai ninu kopi ma laku barot, barot goreng, laku panakup haa setelah lemah baru eu peiduke, au ou wasaladi peiduke, au saa pala, au waa pala, au wala pala ola, au wala kadi kuri, warkadi kurpea lotolu, ina hatro woer sandiri, ina bunga woer sandiri, jadi kuloto kauna bunga pea waleidia, riya sayang ana umatir buku, matir pena, laku matir tas'e, laku matir spatu, supaya nakaae ite alae ite sahae. Tapi kalau tahi pise ma pea ema tasaee, jadi lebe bae tesaena supaya nakae tapikir yea, aku umama uloko uaku lala rikinia aku ana mehobi seme, aku hobi paneke hi asida hoakini aku masa, aku hobi kaneke ai <hesitation> barot, aki hobi paneke ai brot, haah aku lala na mipake ine au ana ma mehobi seme au ma, selain au ma kas, kasbi inanu laku ure, ure umattai baru gorenga.